Lloje t’ndryshme t’peshqve jon <hesitation> koi, peshkaqeni, balena, barbuni, kali i detit, merluci, ngjala, peshku elektrik, peshku helmus, piranja, trofta, krapi, çarfi, hanako.